Për të kujdesur për një kopsh, Zë duke u siguruar që bimët të marrin sasinë e duhur të ujit. Ujiti rregullisht, veçanërisht gjatë periudhave të thatësirës, dhe kontrollo tokën për të siguruar që të mos jetë shumë e thatë. Heq barërat e këqija që konkurrojnë me bimët për nutrientë dhe dritë. Gjithashtu, dopu i shtën fertilizante.